Tétäguasu Nigeria oa meteia arakuvo mopeti eta chaupopa ovapa arasape kuako jae mopeti tëtäguasu africa occidental icapital jaeko abuka ikorepotireta naira <noise> imiarireta <noise> inglespe